Ephe valuhya kose vawanga, shiakhulia shiekholanga shivethanga nanani sana ni vusuma. Ovusuma n shiakhulia shia khwamina sana. Nindirekho musuma nende ingokho, nindeurira kabisa. Lakini generally, ovusuma neshiakhulia shiefu eshia muwanga shikali, ingawaje phindu phindi phino khulithanga <noise> lakini vusumaa khuanza inavo khale novwakhakhusia khula wa khuliano. Kho neshiakhulia shia khwashira khunala mana lano, nolile nonyola amani ko khukhola ikasi nende kokhuchenda. Kho eshio neshiakhulia shia muwanga shikali <noise> mkeni nakhuchendere nomuteshera vusuma ningokho athithanga naulira mbu <noise> omukhorere likhua lilai khulondekhana nakhulia. <hesitation> phindu phino khulithangakho ndio sikhukana ta. Lakini sana sana nivusuma, neshiekhulia shiefu shikhongo shiefu shikhongo <noise> shiakwamina mbu <hesitation> nokhuchira ovende mani kokhukhola milimo. Chaka khuvana, valio vamchama vusera, ovusera vwakhaya ingawaje valio vachama vusera sana lakini esie ndachama vusuma sana khushira phindu vino phiosi.